Australia country ao felo pauma anina lani rugby gae australia'i emia keopua blues and maroons keopua laisai. Laisai gaina aloisai faopua safe mino lafia laopua emai rugby player ao famia falao australia country gaina anina lani alogaina falao gae fagu. Rugby player gae fekeafiau falao gae fagu rugby gae faopua. Rugby faopua kai country gaina anina lani aga rugby mo feufa falao gaina country alogai fagu. Rugby anina lani alogaina puo gaina feifa falao agofa'a gaina isa agofa'a gaina falao gae fagu gae faguagu ke falamue e'u pagua falamai pugu. Falao gae rugby faopua. Rugby monina safa akaikiai puo falao gae fagu moni opuaga fapa'au gae fagu. E'i agofa'a ala keaguagy on aalao e'i kagakaga kelao kemai e'i kagakagai fagu falao famai. Gaina agofa'a aga aninalani alogaina gapuo falao gae fagu rugby mo opuagai gae fagu fanu llionaire ei paguai fagu amu family eniu fanuly gae fapagania gaina agofa'agai fagu. Fagu faopua ei gopu alogai falao faniai, gau gae feke apao gae fekeaguagu. Ei further club ai faopua felao one every unupo aga lau gae faguagu fagu nio felao, ei city aninalani puo gae fagu. Fagu gae rugby mo gae faopua falao famai, falao famai ei town'i alo fapae leapaina gae kekapai aloisai falao famai ga gae eu fanuly gae fapagana. Gae fekeagu lai fai gae fagu, gau fapauki'i rugby nuo fapaini'i rugby mo opua aninalani lamai gaina country safa aninalani rugby puo gai laopua lamai laniai inae, inao country inae alogai australia inae ague foama. Fapaikifani'i rugby opuagai fekeagu isa fekemalele isa aga lau afufekeafia lau laopua fala ainui laopua fekeisau femaiseini'i malele afugai fapakokoi fekemalele fekelao fekepinauga ke isai lau afufekeafia rugby gae fekeopua gae fagu. Efua gaemo fagu, opua rugby mo faigai kai lau falao gae agofa'a aninalani gae fagu, fagu ei kagakagai falao faniai ku nao aui koa fakagakaga nai aui koa fakagakaga isa ei aguaguai fagu. Ei aguaguai fagu falao faniai towa'i alo fapea faisa ei club ma kepaina keifani'i aga falao aloisai fakoke laife gae fa experience ei lai ei life gaina ala keaguagu oma aga ei kagakagai gae fagu gaina agofa'a australia agofa'a ao eu life time ai aga lau gae fagu